मछ्छीक तेना महके सबति मन पर्ना तेना महति एक हइ आउ मछ्छी तेना हम्रे मजस्ती पकाइ जन्बोते यी बहुत मिठ फे रहता । उहिमारे मछ्छिक तेना मजासे पकाई जानेक पर्ता नाहित यहका स्वाद होइल आउर अन्य पौष्टिक तत्व फे नष्ट हुइजिता । तभिमारे मछ्छी तेना हम्रे पकाइ बखत कम आगी कराके धिरे धिरे पकैना चाहि आउर जेदा फ्राई फे नाई कर्ना चाहि । अइस्तहिं करके सकलेसे बाफमे पकैना चाहि आउ जेदा काँजी फे नाई बनैना चाहि । कम कम आगी करके देर तक पकैबो कहलेसे यी तेना मजासे पक्ता आउ हम्रे मछ्छीमे जेदा अनावश्यक रुपमे मसला होइल, नोन होइल फे नाई डर्ना चाहि काहिकी इ सब तरकारीके स्वाद बिगतरतियाँ आउर जाके पौष्टिक फे कम करदेहतियाँ ।